والله يا صاحبي يعني آخر زيارة لي كانت الأهرامات، زرت الأهرامات قبل فترة قريبة، مكان عجيب يعني شفتها بعيني مكان تاريخي قديم مرعب ومبهر بنفس الوقت رحت الأهرامات صعدت فيها وتخيلت كيف بنوها القدماء، مكان حقيقي يستحق الزيارة يعني أنا رحت الأهرامات قبل كم يوم المكان قديم مرعب بنفس الوقت! عجيب صعدت في واحد منهم وتخيلت كيف بنوا القدماء.